ס'איז דא אייז קרימס אלע מינע, מיט ס'ארבעט אייסיס אלע מינע. נאך דעם איז דא דענישעס, שטרודל, עפל פ' <hesitation> קיגלען, מיט פייס, <hesitation> פאפט קעיקס, קאפ קעיקס, קוקיס. ס'איז דא אסאך גוטע דיזערטס.